حفظ القصائد مفيد جدا, لأنه بيساعد في تنمية الذاكرة, واسترجاع المعلومات, من الذاكرة العميقة, بيعزز الفهم, بالإضافة إلى إنه بيعزز الإنتماء الثقافي, والفخر باللغة العربية, وال, وماضيه.